اول حاجه بش نعملها باش نخدم مخي فالحاله هذي و باش نقرا عليهم بلجدا الكائنات الفضائيه نشوف شنهما نقاط ضعفهم و الاسلخه نتاعهم باش نكون انا اقوى منهم و نحاول اني نكون فريق ياسر قوي ضد الحاجات لي هما ضعاف فيها باش <hesitation> و نكونو حواجز دفاعيه على المدن و نستعملو التكنولوجيا المطوره بش انا نهدموهم و نربحوهم <hesitation> و نحاولو لماكسيموم انا نكونو ايجابيين و منضعفوش ان سارتان مومون